پنْنئ ویلیو زانِو۔ کوٗشِش کٔرِو یہِ سوچنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ وقت گُزٲرِتھ زِ زِنٛدگی منٛز کیٛاہ چھُ تۄہہِ خٲطرٕ اَہَ... پریکٹس کْریو ٹایم مینجمنٹ۔ کیا تۄہہِ چھا زانٛہہ تعجب زِ یہِ دۄہ کوٚت گوٚو؟... باونڈری کْریو سیٹ ۔... پنٛنہِ کامہِ ہُنٛد لُطُف تُلِو۔... پنٛنِس مٲلیاتُک جٲیزٕ کٔرِو۔... رشتن ہٕنٛز پرورش کٔرِو۔... پننِس صحتس پیٹھ کٔرِو توجہ ۔... ٹایم کْریو ڈاون ۔